To, rwidəl mi yakimi yan rwide rwi dəl ne nə marəm minə. Gam nə kə wanu yakinimi ani kə. I gbami ən ani ryə, mi u ən ani ryə. So marəm kam bə aa yakimi rwidini nə gam nə kə niya? Mi kən rwidə marəm kam mi pe min temlə pá min mi bə ya səgə marəm minə. Jiwlə so vasimi marəm gəw lə pá amrə ryə, mi min wanúúsə vasimimi marəm gawlə pá am reə ryə rə. Dan so i kə gbami én gawlə pá. Gamni ani bə marəm, minə kə aa gəsəmi bə aa be. Marəm minə aa yakimi bə aa be dan so ko wam, ya mi ge min ko waya bə kə akə rwidə marəm énə. Akə yawgənə rə. Akən yawgənə marəm énə sə nə marəm kam kə aa gərə ko wanya danə marəm wanə dəl al ryə rə. Gam ni ani bə ko wanya, kə rwidə marəm wanə sə i gbanu ami sə núnə ami. So marəm minə gəgən doŋa do. Agəsimi bə aa be. Niisə yabə m təə nə siti an, jiwlə sə vasimi manəm gəwlə pá rə ryə ni dan ikə gbami ay, mi min wanu sə va simi marəm gəwlə pam rə ryə. Gam ni ani bə aa yakimi aa, paga rə. Mi ge min mikə rwidə, marəm kam bə rə. Gam nə kə marəm minəsə i gbanimi ryə ami sə mi nunə ami kə aa gəsimi bə aa be. Mikən rwidə marəm kam kə mi wakə mə kən mi ren yasəgə marəm minə səm núnə am. So gam ni ani marəm marəm man kə ma rəm manə sə ikə gbanəm ami kə, má mi mə rwidə rwan. Mə minə min marəm manə ryə. Mə ké. So marəm manə kə ma rəm manə. tiwlə mi min wanúúsə vasənəm marəm am ryə rə áy. Ama mə wakə mabu kaw i, i, mabu kaw i gba ye marəm rə ryə, sə mə ‘wakə kən va kən resəsə unsə ryə mən wakə da təə ən be kə marəm nih marəm i gbanə be amkə bekə be minə ryə rə. To ani kə somɓab təm wanu áy. Jiwlə mimin sə wanu sə i gbanəm marəm ámi ryə rə ami. Nabay səw sə ma təə mən be kə be mi marəm ma nə sei nə i kə vanəm waa wow tənan sə unsə ryə, mə dá mi marəm manə rə. Mə re mə núsə sə unsə ryə kə. Ay ba may so gegən marəm wanə dy kə mə ren. Nak tew sə ma gɨ tyakə nii sə marəm mana danə ryə ani. Ama may so ikə gbaw marəm rə ryə səkə təə ən be kə be gé marəm be nə rə. Ko kuma be rwidə marəm benərə ani ani. Ani təəm vokəm. Agərə. Ikə gbam marəm gəwlə pam rə, mə rwidə marəm manə gaw lə pam mə mi niisə i rwidə nə marəm manə gaw lə pam ko mə kə nú unsə ryə. Məkə gɨ mə za mə, mə tyakə niisə mə rwidənə marəm manə ani. Ama mən ‘wakə mabu kaw, aa gomi nə marəm inə bə rə. I kən resəsə únsə ryə ikə keri ən i ma rəm ami ya? I re təə kə ən mh mh anni kə aa be marəm rə ən dá zisə marəm wanə sə i gbanu sə núnə ami. Ni ani aa gərə. Jiwlə bə aa gerə. Jiwlə mi min wanúú sə vasənəm marəm ami ryə rə ani. So mikə marəm minə kə aa yakimi bə aa bé ni yabə mi təə nə site ani. Mikə rwidə mari kay marəm sə ha mi kən pe tew may, mi zo min marəm minə mi ren yasəgə, so mi bə ‘yalkə nə dukə gəənə. So ko namya ko mo wan ya i kən ‘wayəm. Ikə gbam mə mə mərə mə ikə gbam én gəw lə pá abə mə mi mə rwidə marəm manə ko mə, ko mə kə ‘way zúl manə únsə ryə. Ko məkə ‘way zúl tetə manə únsə ryə. Mikə təə min únsə kə mabu kawi təə ən dəl gəəl. Ama ani kə marəm rə ryə kə, mə səw nə ko wanya ani rə, mə mi mari rə. Mokə mə reren re núú. So akən tyakə kə doŋakə ani kə mə gaw únsə ryə. Man gɨ kə dəl manə i gbamkə ən ali marəm manə bə ən ami. So ko mə kə gaw únsə ryə, mən təə mən be kə be mi marəm be nə rə. Mən zisə marəm manə rə. Gam nə kə jiwlə vasəm ani ryə áy minim wanúú sə rasənəm ani. Wanúú sə minin sə i gbanəm marəm ami ryə rə ani mə máy yam səl kə za mən ma rəm ryə máŋ kən zisəm marəm rə. Ma rwidə marəm manə. in gaw ko unsə ryə, i ikə mabu etu i kə dá gbay may rə rya. Ko kuma i kə dáy dan luma ryə, ko ar kaw rə, i rwidə marəm inə, gam nə kə i kətələ áw kəy ɗakə kəy, ikə ɗaki nə itəə ən laylay i ay bə i danə marəm inə. Ama mə ‘wakə mabu kaw ko yaw énu, ko i, i, i dikə ryə gəənu áw, ire səsə únsə ryə áy ni, mən ‘way kə may kay kə aa rwidə marəm wanə bə rə. ikə keru ən mo ma makə may gəwlə páya bə ən min min be ká be may gəwlə páy rə dá ‘yəl marəm kam goŋ. To irim ami kə aa gərə. Mə rwidə ma nəm manə arso mə ‘waynə zúl tétə manə áy, pat. A rwidə marəm énə arso aa ‘way. A yesə marəm énə rə, gite sə zúltétə énə rə. Gumtə yə akə dá rwidə marəm enə arso aa ‘way nə zúlte tə enə áy pat rə ma ‘wakə abə, aa zisəzin aa-aa ‘war marəm ən éngawlə pa kə marəm énə kə aa rwidə rə. To aykə ay aa zisə marəm enə. Aykə ma dá núsə ma rəm rə. Aykə aa dá nusə marəm énə gawlə pam nə. So gam ni ani aa gərəgən ruidəl énə. Ayaw gənə marəm enə rə. Abə niya rə. Niŋsə mabu gəanu énú i rwidənə gawlə pá ani ni, ébə aa rwidə ən ni ani. Maya sə ryə nə aa gbamsə rə nə áa niya rə. Mə mi so, niiso ieyalgənə nétə en gawlapa ani, niisə i bənə niya én gawləpáani. Mə ya mə mi marəm én gawlə pa am. Gam nə kə niya? Rakəkl i rem ‘yalkə ən mə za mə tyey rwidəl nə marəm gaw pam ireren tyakəgə ən to mo mə kə may gəwtəpay kə mə rwidə tew may rə ryə mən yawgənə nə marəm kam rə. Tosə mə kə minə ryə rə kə ná áy kə mən ɓawnə zultetə manə som ná. Monə nən be nə i gba be gawlə páy. So mə rwidə marəm gəwlə pá monə kpɨŋkpɨŋ. Ani kə mə ɓaw nə zúl tétə manə səw nə som. Mənza mən ɓaw nə é ner é meru ko kuma marəm gəwlə pam gaba daya mən ɓawnə som. Ni ani aa gərə ko wanya kə gaw anya, kə rwidə marəm wanə. Kə ga marəm wanə gəənsə ka ga jiwlə bə vasu marəm ami ryə rə áy gəəsə. Ama məkə təə mən be gá jiwlə gəansə rə kə be kə be itənə be va sə nəm ryə ani kə ay kə aa gərə. Kaw minu nə gbanu kaw minu mabu gəwlə paw pat mi bə ‘yalkə nə dukə gəəmə zum wan mimin dan kə vashe marəm gəwlə pá am rə. Gam ni ani, mi kə mi ‘war marəm bəw ləpa am kə aa gəsimi bə aa be. Mi ge mikə rwidə may kay marəm, tew mayrə ryə bə mi zo min ay kə mi re ren yasəgə marəm minə. Mi ge min ko tew piya pat mi kə rwidə marəm minə, akə rwidə marəm énə. Gam ni ani gəgən. Gam nə kə marəm énə koi, kəy mi ko aya pat. Ko wanya ma kə re marəm kamrə, ma kə geni, inasəm nə ma rəm inə. So ar kaw i kə rwidə nə may i kə rwidə nə kay mani i migənə min áy sə ire təəsəgə i ay ən áy úr aykə aa marəm énərə. Maasə irem nasəgə nə makaw marəm. So ébə é gawlə pá mi gemin akə gaw niani. mari kən za én gəwləpá mə rew ren nasəgə nə marəm manə, sə kə ɗakə rə ma, má nasu nə mabu kaw marəm gam nə kə niya. wide ine kə i ɗakə nə ɗan in təə ryə. Gamni ani marəm énə kə aa gəbə aa bé. yembənəm ganəm. So aa gontə marəm énə. Aá zɨsə marəm énə rə. Diga mene sə tew sə kari maya dá gɨnə ali, ébə aa-aa va nə marəm énə. So aa gaw nə yakəl so gam ni ani marəm énə kə onti rə ryə, aa gə bə abe. É gam nə kə niya? Məkə makə rwidə marəm manə rə kə ay mo aa mo mari rə kenan məkə minə marəm manə rwidini, rə kə áy mo aa mo mari rə. So mi bə ‘yal kə nə dúkə gəənə, yaw énu sə ire unsə ire tə unsə ryə áy pat ko wanga. Kən gɨ ɨkal- lə kə za kə gwadə marəm wanə. Ikə dá etu únsə ryə, i kə day dan i rividə ma rəm inə. In rwidə marəm marəm ‘kam sə i minə re rə ami. I re i gwadə gwan gwadunu ami rə. I ga marəm inə gəəsə, mabu ida i dá malu ay bə ireren əəkə ən ashe i aw bə i dá nə marəm inə ge. Mene aa, aa ‘waki ibə rwi dəgə marəm inə. Bele ma ikə gaw, ɓawnə ayrə. Bele mai kə gaw wan ani əh əh anguwa may rə. Ay gəgən irwidə marəm inə gam nə kə mabu idá malu áy kəy mi ən i bə i dá nə marəm inə. Sə mə ‘wakə mabu kaw kə i ge marəm inə rə. Yaw kaw i ra én abə áw i ge ireikən re sə sə unsə ryə, ige marəm inə rə. i ‘wakə ən ani kə akən rwidə kə i təə ən é aa dá ɓerə. Aa səw nəɓe təm nə útəm rə. Nih nih, may gá ɓetəm nə útəm kə se jiwlə. Ko marəm piya pat, jiwlə aa gaw ɓe təm nə útəm. So mən sasə marəm manə rə, mə rwidə marəm manə. Məkə minə ryə rə mə za mə gwadə. Gam nəkə niya mo bə mə mi marəm manə gam nə kə ko mə kə re aya, məkən gɨ en abə mə re gəwkə abə kə insəsəm ən mokə mo mi marəm, mə mi marəm manə rə. Aa səsənərə. Aa rwidə marəm enə gam nə kə ébə aa ɗa kənə gəri gə niisə i kaw ko ikə re aya bə i rwidə marəm inə ani. Ko ikə, ko ikə dəy gbəngi belə paw rə, inə wakə, ikə dá etu i re rwidə gə marəm inə. Gam nə kə yel inə. May səw sə dá mi wanu i təə annə. Ama énə kə ma ‘wakə mabu yaw yaw enu nə é niŋkə ən an be aa, aa an ɓe áy, ma ‘wakə sey. Arwidə marəm enə irə, sə abə aa səw nə yellə wanu sə abə, abə, abə abə bəkə ani pat laŋ dəl, dəl buysi aa ɗakə. Ma rwidə mabu kaw marəm. To naygə gɨ sə i. i dá nə yel ya? Ko ida nə etu, ko idá etu, i səw nə yel lə. I kə dá i mabu taaru i səw nə yel lə gam nə kə i rwidə mabu kaw marəm to mabu kan bə i dakəɗan marəm ən ami. Ama ikə rwidə marəm inə kə aa wanya da ɗakə marəm inərə, seidai may kən gaw nə en gəwlə pá áy ma, dan sə dá mi nə wanu i, i təə aniryə. So ani kə yel gawni ani səwrə. So marəm enə kə gəgən. Nii yabə mi təə ani aa gəbə aa be. Aa mimə marəm enə nii aa rwidə nii i rwidənə nii aa tomnə tomsə an. Ko məkə ‘waŋ zúl tétə énə, zúl tétə manə aya, mə rwidə marəm manə gəwlə pam. Kə man mayən bi nə kə, mə kən za ɨkəllə mə rwidə marəm é nə, mə gwadə marəm énə. Gam nə kə gəgən doya do Dansə mi mi ‘warma dam énə. Ni mi təə nə yabə site an kə mi war marəm énə ka gam aa gəsə mə bə aa be. Mikə rwidə mari kay marəm sə na mikən bə tew may mikə rwidəgə marəm ami mi may simi mi, min temlə pá ən min kpi nə mibə dasəgə marəm minə kulə, ko kuma mi ren yasəgə marəm mənə. Sə aa gəsə mirə. Gamni ani, arem-arem gɨnsəgə kulə gamnəkə mə gwadə marəm kam rə. Amə ren wawa gə gwadini marəm kam. Ama ma mi marəm manə bə kə gaw siti. Marəm manə kən gaw siti, to may səw sə ká dəwsə nəm dukə zwari gur lə.